କେନିଯା ପୂର୍ବା ଅଫ୍ରିକାରୋ ଏକ ଦେଶ ଜୋଂଡୀ ତ୍ରାଚ୍ଚିନ ଖଲରୋ ମାନଵ। ସଭ୍ଯତା ବାସଵୋସା କରୂ ଥିଲା ଯହାଂ ବ୍ଯାପାରୋ ଉପନୀ ବେଶୋ ଏବଂଗ। ସ୍ଵାଧିନତା ଅଂଧରନ କରୋ ତ୍ଵାରା ଉନ୍ନତି କରୀ ଥିଲା ଏହୀ ଦେଶ। ବ୍ରିଟିଶ ସାସନୋରୋ ସ୍ଵାଧିନତା ଲାବଗ କରଲା ରୁନୀ ମେଂ ମାଵ ମାଵ। ଅଂଧରନ ଆରଂବ ହୋ ଥିଲା ଜୈଂଧିରେ କେନିଯାରୋ ଲୋକୋମାନେ ବ୍ରିଟିଶ। ସାସନୋ ବିରୋଧରେ ଅଂଧରନ <hesitation> କରୀ ଥିଲେ। ଏବଂଗ କେନିଯାରୋ ବ୍ରିଟିଶ ସାସନୋରୋ ସ୍ଵାଧିନା କରୀ ଥିଲେ।